Ia, koa fa handeha vakansy zen̈y raha vônalohany tsy maintsy omanin̈y zen̈y aiaia àby tan̈y omboan̈a? Ke amy izy zen̈y koa fa handeha lapilazy efa mioman̈a arakaraka zen̈y koa zen̈y. Aviô zen̈y mila hay oe firy andra zen̈y midôko amy tan̈y araiky? Aviô firy andra koa zen̈y mandeha amy tan̈y hafa koa bòka iô? Karà zen̈y.